gaf tok katika sharehe tokko, nam gurba tokkit akan ijeme poem fudaa, poem kunnen kuhusu won maisha irra dubetaa. Dub jars tok wonin yeden anin kun akama poem kenke kan raha dagaa, akama fedee poem kenke kun poem dansa hama, dub ralle fudedi poem kan amtanen it ana jebi annen cchakase akatin poem sun paka misho cchakasa feda ralle fudedi it ana jebi ana, hesitation >